Obuthuku obunene namakwa embwera ngabungira emikuthu yakali magezi kandi ingayalebya nokwa banywani bayi neri babirikiraku nabu erisya ndebya

Eryogha oku mubiri likaleka omubiri ghomundu inyabya inyanee inyanuwene inyathoka eriyittaa eriyirinda awandi malhwere awanglhwa okwithendi ogha

Mulyemisabe erokolha eresangasanganyahawumarere nerikaniranya okyachangathabura obulholo omwabipindi bikowethu

Emibatsi yikabwa minene

Abathwekawa abakiri balere batholere ibaghenda okwa sukuru amabya isyangathoka ekisomo ekyerihandika omwa kittabu anginasoma ebyebyalha kusangwa byebikanguhaya eribana esyosente ghukasoma mughulhu muke neryo iwatsuka eribana esyosente esyangina hererera omwana waghu omwamibiri yebyalha eyo wanginasoma ngesyonzwiri erisona esyonjjimba

Hwahhhh

Omwa mumuyi wethu thuwithemu esyambene esyambunu nesyambuli

Ekiro nathungagha ah omulhume oweribya nayo omwa butheke nekiro nathungagha ah embeta.

Kyikasubasubanaya abandu ibathoka erithasyakulhakulhana, kundi bamabya balhwe ibabiri ghabana bakabya isibangathasyakolha kyahi kyekyikaleka ithwasonda indi abandu ibaghanyirana neryo imwasubasubana imwakolha haghuma.

Eki kyikatukangania indi erighanyira lhiwene kandi okwakighu kuno obulhimughima nimutsyandya neryo bakabugha thathi ambii nethu ithaghanyira kundi ithwasaba erighanyirwa thukikalha ithunimuhithania abandi isithwasi

Ngabungira banyonyi baghe neryo ibamba amahano

Thawabirithunga abanganga thubirithungaa nabaghendesya abe syangumbaghali neryo sithathasyatteseka kwesi eribonabona thukarondya abangakughendesya lhuba erihika ahaghukaghenda kwesi erithunga obubalya bwa lhuba

Aba mbesa naba thabana omwabipindi byethu sibalitwalawa okwa masukuru nabandi bakahambawa nabatabana

Ebithunga ebi bikeghesaya abandu emibiri eye byalha

Ebiro bikulhu by'enoeli ne pasika nebindi thukakyiramuno erisanga-ngana nga mahika neryo ithwa jaguzya haghuma

Thukaghenda omwa hithali ithwaghulha ebindi byalya

Ebithunga byabalimi byabirikyungulha esyo banga ahathukabika esyo sente neri abandu banene babirithungamo emibiri byabirithunga abandu banene abakaya lebereraya abandu abakakolha omwamalima ebithunga ebyabalimi byabirithunga namasukuru awakasomesaya abana babalimi abo

Obulime bobukabya embere kutsibu kundi momukalwa ebyalya

Erighanyira omunywani oyu wamakuhithania likaleka iwikalha ighunahumulikene omwa muthima waghu kandi wathoka kundi bwa omwa bunyakyinigha omwa bunya nzighu bukaleka iwikalha ighu nahiririkene omwa Nyamuhanga na muthima abuyirire athakolera

Erithoka eribyaho neritheya ebinywa bibuya ebya bakakubwira erighenderakubyo

Abandu thukathunga ebitsibu obomu omomughulhu we mbulha nene kundi yikasendaya amalima iyasendya amanyumba esyanguda syathwika neryo ithwabulha aha kuthwangathoka erilhaba ne byalya ibyabirisenda neryu bye bitsibu ebya thukathunga obuthuku bwe mbulha nene

Eribasonjasongerya haghuma ibathunga omuthendekyi wabu wabu oyuka bakenga nabo eyabakakenge inyathoka nabo eribakolyako omwatsi owebyekisomo nuko nabo ithwaghendera haghuma nabo omwa kyindu kyighuma omwihanga lyethu

Abakulhu bakabya nerihanu erya bakalhabiraya abana abalere

Erisomesya okwa mighaso eya ebindu ebyo nuko nabo bangaminyerera ekyaleka ebindu ebyo ibyabyaho

Bikathuwathikaya erikopa emitse rundi emibere eyiwene eya bandi bandi bakakolha omwa buhangwa bwabu

Thukakolesaya esyattodoba kutse esyakando kutse esyottoki

Kundi ekyihughu kyethu kyikayisunza abandu abethendekirwe abya wa mulhume abye wa bukali inanethendekirwe babandu abangahimba eyuganda

Obulhwere bwe Corona mubwaleka amasukuru iniakyinga abana mubikaleka abahalimu bamikaleka obulikindu kyamimana nere erisoma lyamatsuka bwimana

Wowe erisikania, neryanzana nerikolerana ebibuya neryo likaleka noghundi mundu kwenzi noghundi inayighomba erithendekebwa kwesi erithendeka abana biwe.

Hwaahhhh

Ekyisomo kyikaleka obwenge ibwakanyirira neryo kandi ithwathoka erithunga abandu abasi ekyabakakolha nerihimba amasukuru, abathendeki, abakasomesaya, abathahwa abakakolha omwa amasipatara neryo ekyipindi ikyathoka erikulhakulhana lhuba.

Thukathunga esyangoko kutse esyambene kutse nesyambunu nesyande

Thukakolesaya eyisuka, ekyipanga

Kusangwa esyopikipiki syosikalhoba erihika omubipindi ngebiri mwa meruka mali mali namandaghalha mali mali Kandi syasyolhobire no mubeyi

Emibiiri yikaghendeka kusangwa abandu bakabyabenene omwamaka bethu omulhume salikoka eritheghekandeke

Ebyalya byathukalya thukakira munu eribiha omwa malima eyathu kalimira byu

Nerisanga-sangania esya Uganda esikalhwa, erisanga-ngania omukali no mulhume bamabya ibabiri lhabanako nabi, eribasubya haghuma kandi ibathoka erikolera haghuma neryo iryabya lihika eryowene

Kyikawathikaya omubiiri eribya inanehehere ekyindi eriwathikya omusasi eribya inanginatambula ndeke omwa mikyi neru kandi kyi keraya omubiiri omwi subalhasubalha abuli saha erighunza mwo burofu obwa ngabya obuli mubiiri ghukuwawu

Neryo thukathasyaaa thusyalima byalya binene ebikithuthukesya kutse ebikithughunzisya obundi buthuku aha mbere

Lye ryogha eryo buli ndambi kandi neri kokothya emibiri yethu nga erihakabyayo ayu amaghutha awa kakumba ndeke

Bakithangirira kwo mibatsi owokitha obuhuka na malhwere omighulhu yosi

Abambesa abandi bikere hali oku mathendekero so bakalemawa eribya bakatsindukania oku bulikiro bakayasoma neryo ibayirekera

Abandu bano omukimbi kyethu erilhangira omumbesa oghuwambere embali bakakilhangira mwakibi Kandi ibalhangira nganimundu amabya musingiri mumalaya Omo omungeri eyo

Ngatheha amaghetse Kandi ingakolesyagho eryoya esyongyimba syayi esikyinire

Omuthambo owalimo akabya ininga pimawa inabya iningaminya obuyingo bwayi ngokubusosire kandi ngoku nangathoka eriyithambirisya.

Abakali batholere ibakolha emibiri ngeriyongya ebithero ebya bakatheherako, erihabulha abana obobukali abomwa malhambo ngoku bangathoka eriyihamba nabo erisabya bakali bakulhu ndeke.

Erithekathekania abana bayi, erikolha obuyongyo okwa buthalha bwayi nomwa nyumba yayi kandi nerilhangira ebibere ngabighanire okwa muyi wayi kwaho erighenda ingabisubasubania.

Omukali Ono atholere inalya ebyalya ebiri mwemighasu ebiri mwekyirisya kandi erinywa kutsibu okwilhabirirya ebighuma omuli emiyembe na mape ne nesya emiyembe obutunda ebighuma ebyerinywa ambi inabinywa kutsibu ebyalya ngo busara ambi nabinywa kutsibu amathi niku athoke erithunga amabere ayo

Nangawathikyabo erihabulhabo erithendihamo amakule ayo kandi nerihereryabo obuwathikya obwerisughirabo erilya ndeke nerinywa amghetse awakaghunza

Omundu akahuthalha omwa bwongo mwa kutsibu, omundu akabya abirikutheba iwalengekania nga kendisya kuyamba kwehi inamabirikongobererya neryo iwasangana obwongo ibwabiri huthalha iwanganabya na musire ahabwerikalha wukalengekania oko yowakutheba nekya kuthebamo.

Atholere inya bwira abali ahaghulhu okwiyo nuko ibanguhirwa erighunza ebitsibu ekyo

Erikanirania no bwembembethya obwe rihanga rye yuganda erithasyasasegherya nerihi nerihimba amasukuru awe gavumenti omwa malhambwethu

Erikangania omundu kwatholere inabya mundu mubuya, nero ngokwa nga'wangasamalirwa wuthi wamalhaba omwa bandu banene okwa mbalha ndeke.

Thuthi batholere ibalya edawa oko buthuku neryo obuyingo bwabu bukendisighalha ibune ndeke

Omwembembetya atholere inyamanyisya abandi bandu omwa kipindi kiwe neryo ibawathikania nerirondekania emibere kubangaghunzaho ekitsibu ekyo

Erisomesya omwana wobukali lyuwene kusanga ghukabyaa iwamasomesya erihanga elyosi